معنديش تجربة في الزراعة ومعنديش نباتات فالدار ولكن في المستقبل نشري ونكبر نباتات حيت الزراعة كتكون واحد التجربة زوينة او ممتعة خصوصا لشي واحد الي كيستمتع بالطبيعة